أيوه، التعليم مهم واجد للمجتمع، <hesitation> لأن التعليم يعطي الناس مهارات ومعرفة يحتاجونها عشان يساهمون في تطوير المجتمع من خلال التعليم، يتعلم الناس كيف يحلون المشاكل ويطورون من قدراتهم، وهذا يساعد في تحسين الإقتصاد والمستوى المعيشي، وبعد التعليم يعزز الوعي الثقافي والاجتماعي، ويعطي فرصة أكبر للأفراد لتحقيق أحلامهم والمشاركة بشكل إيجابي في المجتمع.